Alura nurmalment i can tra lur a baulu opüra a bugiu la cua, ënt ël sens s'a sun tantu amis a bugiu la cua e s'a sun pa tantu amis a pölu anche arivé a ringhiese, s'a s'odiu bastansa a s'mordu, ma lon li l'e pa ën metodo de comünicasiun, pi che d'aut a baulu ecco